Kande mpenda haniuo napenda sana ugali naupenda na naufurahia hasa ukawa na msunga. Na hombo na kibwando emwana nada naona raha, kwahiyo ugali naufurahia sana.